Hewan yang paling pintar tu menurut sayo simpanse, simpanse tu paling pintar menurut sayo, kareno dio tu biso menirukan gayo manusio, terus apo yang manusio lakukan dio bisa kek gitu jugo, cuma saying nyo dio dak biso ngomong bae, terus yang paling pintar tu kancil, nah banyak orang tuo dulu kan cerito tentang si kancil pencuri timun, kancil tu pintar nian, soalanyo di buru jugo dak pernah ketangkap, dio pintar ngegocek, <hesitation> ngegocek jugo biar dak ado di mangso, biar dak ado ketangkap samo pemburu, kalua menurut sayo hewan yang paling pintar tu kakaktua samo burung beo tu jugo termasuk hewan yang pintar, soal nyo dio tu biso menirukan suaro manusio, entah dari mano belajar nyo, entah dari mano tau nyo, kalo misalkan dio dengarkan kito ngomong, dio pasti biso ngikutin apo yang kito omongin gitu nah, jadi menurut sayo hewan tu, kakak tua samo burung beo tu hewan yang termasuk pintar, kalau aku kalau di tanyo masalah hewan apo yang paling pintar, menurut-menurut sayo banyak hewan yang paling pintar, kayak nyo contoh bae orang utan. Itu tu termasuk saudaro dekat dengan manusio, hamper sembilan puluh delapan persen tu dna nyo samo dengan manusio makonyo ini, makonyo di biso di bilang itu termasuk binatang yang pintar, lumbo-lumbo yo-lumbo-lumbo, gurita, gajah, jugo binatang yang pintar, gajah ni badan nyo besak, otak dio jugo besak, misal dio luko kito kasih dio peralatan untuk nyembuhkan luko dio biso gunokan itu, naluri dio ko elok nian, dio relo ngorbanin diri dio demi keselamatan kawan dio, apolagi untuk anak-anak dio, jadi dio ni hewan yang nalu-naluri nyo tu biso di bilang elok lah.